<hesitation> Izy aloha k'da maro ka, ohatry gn'amesa, e forsety za, ohatry gn'ondriky, io zany marobe, magnano akô gn'ondriky zao refa ohatry ka aniasika oe mahandro vary anao da vaharokarikanao eky gn'agnao zany refa tafiditry amignao rano, ondriky zao ohatry refa magn- magnendy laoko anao da fagnarokaroa laoko igny ohatry zao magnano ako e sotroky zao fandramanao sira igny oe masaky tsara sa mbola mila ampiagna e sira. <laughs>